Amay tsa zarabaha usamma ndar vanga, ndar hənga, amma həna ba lapi ba awwa dagaləy awwa dagal ma dunəyən ndakwanya məng nan na dgya vazana vaza naytsa rarihaya uddah njza ma ksa aw aw daga ksah maksa məyam bayandutsəra məng naksa ba kala kal məng naksah daban daban ma bayandutsəya ma bayandutsəyən kuma dagal nudah ko’o ba damra dagal nud da ma kwaskwa məng ləy vlaa akwasaya, məngləy vla lak’a, məng ləy vla taghwaza, məng ləy vla kufha, məng ləy vla yayuwa, məng ləy vla dəgət tah ba ba ba ba ba badaban daban daban man makwaskwa njzaməng kwaskwa məyam ɗan ma bayan dutsəya njza dagal nud dama kwaskwa kuwar ba dagal damra kwaskwa. Magha məng nən kadəyət magha məng nən daga vəlga agha dagal da vəlgan ma kwaskwa ku aw nadagha magha nagana adagal dama kwaskwa da vəlgana məng ləy ɓa baranda magha na dagal da vəlahitsa məng ləy ɓa baranda ləy ɓa barandintsa ətir wa tsagahəya ma tas wəngya ma tas wəngy hiyagh hiyagh tsa ma tsaharatsahgtsa ar vəlak k-kuɓanna məng ləy kuma dagal da vlan indara ku indara ghwava məng ləy sugwana ma kwaskwa mavakku məng məng ma vəlghu vəlgtsa a pəlgan ka bukatah da kwaɓah da kwaɓaghan ma kwas vhnəng kwa kwa vəlghu vəlg nən ksuga dəgətən məng film vazana vazgnatsa məng daha lawa nadugha dada kwa nadghənts say inna dughy ɓa thira a warama may may dughay may ma bathiritsim inna biya say dughy ba thira innag naya awar nama məng na dughaha məng na dughaha ɓathira ɓathira ɓad ɓadum ba daban daban ar bathiratir məng ləy ɓathira məng ləy dughaya ar də dama gula. Məng ləy məng naduhaha usga’a, məng ləy dagal dama kwaskwa baga ɗay ba dughaha badagal ku davakar ba dagal nud ko damra amma ndakwanna mathay nud njegatapi bi uddaha məng nudaha mayam vavaka thirn ksa ar dagal duusga ar dagal da vavaka thirna ba ardagal ko dumra aw ɗaga ufahahi məng nufhah daban daɓan daɓan ma duniya məng na gyanna, dəy dəynud dama guhtsa ɓagav ndar guhna ma ɓa guhnudtsa zunwa asugwa ka guha’a ma sughasug k-guha a pats dana ma pats gha patsg tsa a kunata ma kungha kung ka guhuntsa akunat makumghant kunga thaɗa thaɗan tsi guhatsa agadi tsi ka hulfah ba marawwa agata hulf ba marawwa hulfah ba maraw adəda. Riganna ma righa riga’a ləy yawa zəgla ma sahisig yuwa zəgla tsutsəg la laya. Ka tətsga ka unfanəyaghna ma fətsal fətsgən tsa tow məng tha kwazakwaha aɓagara ku usga buuwa aɓagara kuusga hkirɗa, maɓagharaɓag kuusga ɗuwəy ka gulah da kwazukya ma ɗughar ɗug ka gulah da kwazukwa ma zuʒəgna kwazakwa ka guhgha athiknay kadəgət, ma guhahnay athiknay ku awma gughnay ɓati na ɓathg ka guhah ba maraw ma ɓath ghna ɓthg ka guhah ba maraw a thik na thig ka dəgəta dəgəy da ʒagnən ma hiya məng ləya ar may ɓatha guhativi ar ma ma maba maba riyarna riga ar may ɓagan ka kən kull dvakaybi ar ɗuwarsa tow ar thknay ka dəgətəy magha nagan athikna ka dəgət ba maraw ma guhagha a thaɗa ka guhan bamaraw arinna ka guhahgh ma salbi agwəya rimana məng wana ma righa righa may sagaləy ma salbiya maftsalbiya agwəya rimana tow ma ma ma man righarig ka buuwa segal nan nən na daga guhah ma salsəgtsa ka ɗakga aɗakga. Ɗakgn na ufaniyagha ma ɗakit ɗakga tow agha uszarza ka buu ka buu ma wugharza wusg agha hutsda ka kwa zakwən hutsda hutsg ka knzakuta tow ma sahisig yuva zagla tsatsag magha məng da takiya kamar hiya ma may gəlg vavakan aguhahən nəy agata ka takiya ma gatghana gatg ka takiya a ɗiyar nan kən hiyn gha ghən həyantsa ka ɗakg kina ka ɗakg kina ka ɗakg kina ma ɗikit ɗakga nagan tha kusuga ma ɗakit ɗakga nagan tha kusuga buuwa ma məng kowa agha fars kowa agha wusnan da kowa magha usghəna usg da kowa məng nan nən gəlg gəlgəntsa chigagat ama hiyən.